जागिरिका लागि मुइले अन्तरवार्ता दिनुपण्यो भने सुरुमा त मेरो जागिर केका लागि हो तेइका बारेमा विषयवस्तुहरु जानकारी लिन्छु । अँ तेइ कम्पनीको बारेमा था पाउनु पण्यो । अब कम्पनी के हो कस्तो हो? कसरी चलिरहेको छ? कहिलेदेखि चलेको हो? बीचमा कहिलेकाहीँ समस्या भया छ्यो की छेइन । त्यो पन मु हेरिकन सप्पै तयारी अद्दो छु । अर्को चाई अब अँ अन्तरवार्ता दिनाइ झानो पण्यो भने सुरुमी मु अब के के हो? विषयवस्तु चाइ अन्तरवार्ताका लागि प्रश्नहरुको तयारी अद्दो छु । प्रश्नहरु आफै खोजिकन कम्पनीले यो यो सोद्द सक्दो छ भनिकन मु आफूई कोइसनहरु आफूई तयार अद्दो छु । आफूइ उत्तर दिने कोसिस अद्दो छु । अब अर्को चाइ के हुन्छ भन्दाखेरी अब अनुभव पनि हुँदो छन्त कइलेकाइ त्यो अनुभव देखाए जसो अद्दो पण्यो के मान्छेलाई । त्यो अनुभव भयो भने चाइ अँ के हो कसो हो भनि कन अकमक्किनो भएन की एकदम क्लिेर रुपमा स्पष्ट रुपमा अँ यो प्रफेक्ट छ यो मान्छे भनिकन तेस्तो अब उनीहरुलाई त्यो अँ भाव धेगाउनु पण्यो । अँ तेसइ अरिकन अर्को भनेको चाइ अँ अन्तरवार्ता दिन झाने बेला चाइ के लाउने त अब? झातेमाते भइकन त झानो भएन । तेइबेला चाइ लुगासुगा पन चिटिक्क लाउनो पण्यो । जसइ अब कोट प्यान्टा पन लाइकन झानो पण्यो । टाइ लाउनु पण्यो । अँ तेस्ता कुराहरुमा चाइ ख्याल अद्दो पड्डो छ । अब अँ अन्तरवार्ता दिने चाइ प्रयास अद्दो पड्डो छ । आफ्ना दाजुभाइ आफ्नाइ घरपरिवारमा चाइ प्रश्न सोध्न लाउने वाउँछि उत्तर दिन लाउने दिनुपड्डो छ । त्याबट अभ्यास गर्दागर्दै तेसरी तयार